Mety mitomby, ñy hoe mifehy <hesitation> lahatsy teña manokañ'avao teña, aminy fiaiña, ara-dalà eei aminy ñy fiaiña ara-tsôsialy; satria hay nteña koa ñy vata nteña, ñy mifehy ñy fandanianteña aminy ñy rasaky fitantaña zay, aminy rehaky fiaiña, aminy rehaky drala.